जू कलम चो कलम त भौत तरह की वहन्दी त आज कल पेन जू च अब पेन त जब हम वे काम कना त वे ता सबसे पेली स्यायी चेंद त स्यायी हमों पेली त स्यायी प्रबन्द करोला जू ज़ख बठीन स्यायी बनी हम स्यायी ल्यूँला अर स्यायी त घुलोंला अर वे क़लम में बुधींन लिखोंला त क़लम में भी लिखला अगर वे पेन मा भरला त पने पेने पेन बिना स्यायी कलम क्वे काम नी च